Soch quritgich ho'l sochlarni tez quritish uchun ishlatiladi. Uni elektr tarmog'iga ulab yoqasiz. Qurilma ichida havo oqimi va issiqlik yaratiladi. Issiq havo sochlarga yo'naltiriladi. U esa namlikni bug'latib sochlarni quritadi. Bu usul sochlarni tez quritishga yordam beradi.